إيه نعم أنا نعتقد أنو الشعر مازال عندو علاقه كبيرا بالعصر الحديث، رغم التغيرات التكنولوجيه و الإجتماعيه، الشعر يعبر عن المشاعر و الأفكار بطريقه فنيه و يسير مقلوب بالناس، اليوم نلقاو الشعر في وسائل التواصل الإجتماعي، في الموسيقى و حتى في الأدب الحديث، هو وسيله لتعبير عن هويتنا و تجاربنا الشخصيه خاصة إحنا التوانسه.